إيه والله، بروح لو جتني فرصة. اكتشاف الفضاء شي عظيم، تقدر تشوف الأرض من فوق وتشعر بعظمة خلق الله. غير إنه تجربة ما تتكرر، وتعلمك الصبر والشجاعة، وكل لحظة فيها بتكون ذكرى ما تنساها أبد.